Indray hariva da nahita peno majika mamaky ny soratsy ho tena izy i poeta anakiraiky tiky. Da io poeta io zany efa naniry avao hatram'izay hoe nadeha titety an'izao tontolo izao mba ahafahany mapieli ny asa sorany Da tamin'ny alalan'ny peno majika iny amin'izay nosoratany teo aby ny toera izay tiany haleha, da lafa nosoratany teo moa igny da tonga da tonga tamin'ny toera iny tany i